د بنګله‌دیش پخلی د وريجو، سبزیجاتو او مچھلي پر بنسټ جوړ شوی دی. هلته د مصالحو کارول معتدل دي، خو خوند یې ډېر ژور او طبیعي وي. د مچھلي خوراکونه ځانګړي ځای لري ځکه چې ډېری خلک د سیندونو او سمندر څنګ ته ژوند کوي. د دال او وريجو یو ځای خوړل د ورځني ژوند مهمه برخه ده. په ټولیزه توګه، د بنګله‌دیش پخلی ساده، خو خوندور او د طبیعي موادو څخه ډک دي.